إيه والله، الفن له دور كبير بتحسين المجتمع <hesitation> يعلم الناس يقدرون الجمال، ويزرع فيهم الإحساس، سواء كان شعر، رسم، أو حتى أغاني. يفتح عيونهم على قظايا المجتمع ويخليهم يفكرون بحلول <hesitation> غير كذا، الفن يجمع الناس، يعبرون عن مشاعرهم ويقربون لبعظ يعني لو المجتمع عنده فن زين، بيكون أكثر تحظر وتفاهم.